Ywengue yeiha nakachi ye'e uñu nduku iha najani mento ngua uju ña'a nuna iho compromiso mengue yejimin jun nidanukua junio chí, chiva'a o junio nduku jun chivaña chimeni najaxhiva'a, barbacoa ndame ña'a nachiyen jun chí mañan ngue ndukutua anrangue, nakutunu anrangue ngue ujun kuu nanragueno chí niuya ndiki yuku ujun ñendimi ya'a nitukuña ye'e, ndechimeya ña'a niun nga ajo cebolla ndetu ian jun llemengue yuju jun, ñangue jenuu ñi ñendeme nangachive nide jun, ñanu mentajo ña'a nanraguenu tedava'a ujun tedaña najua jinuu undava chinukai ña'a uun caldo ñamaren guu iha anrageu nguenu jun ye'i lima limón nayanro ndavii yanrangue llenuu he inde revolver niyan ndubu nujun ujun ndubuu aceite ngue enuu ime cubeta ña'a anrangue yenuu xatu ndiveke nguenke iha, mia xaninu'u nguan ke kayuu ju jun ujun. Un tujuña ujan anrangue ndunka nduu nikaniñi, ndiña nujan ikuveña un ndakai ndavan ne'e tapar mia'a, yenguu nga ñangue na'a nunanka timepo xhichí oña'a ñi'i inrague ninuu nduku yuu nenoná invitado nonva'a menran ninduku ndarangueno nadamia iha kenda ndimian ke'e ndebe ke ian yuku jun ndinguu ko'o kuchanra ndakeno iya kayuku iha iña tengueno numen xanrán he ujun ujanuu ujun katuga tununa ingrediente taku ñiñanrá ndidachindio ujun viko viko kanuu ndayato nduju yavii junio chikandio o junio lakachia ndojani yena no'o resto kuchindoña idemia.